Mutu mbihandjaure motupa tuvari uriri ingo kutja otjimariva tjiyenena okuranda ohange poo katjiyenene nokutja ii tjiyenena okuranda. Rutenga meutu nokutja otjimariva ii tjiyenena okuranda ohange mena rokutja tjiri tjiri tjiuno tjimariva moenene okukara novina avihe imbi oviwa mbi mbimaviyenene oku okukupa ohange kove omuni otjomundu momwinyo mena rokutja nu tjiuno tjimariva mbifu mbimuna kokutja tjiuno tjimariva ohange nu ohange iya uriri, ove moenene oku otjimariva nao tjiyenena atjiranda omusuko ngumovanga mena rokutja uno tjimariva uriri, otjimariva tjiyenena atjikupe ohauto, otjimariva tjimatjiyenene okukupa ohauto ohauto ove ndji moungurisa kovina ovingi peke peke ohauto ndji maiyenene okukuyetera nandae ingo musuko noho porumwe movasa omusuko eye uvanga omurundu uriri nguno hauto, okutja nao tjimariva tjekuyetere omusuko ngwi tjekuyetere ohauto matjiyenene okukuyetera otjiha tjina tjiwasuvera poo tjina tjimovanga okurya poo tjiwasuvera ovina oviwa nu kono tjimariva okutja ove nao okutja okutja otjimariva katjina ku okutja ove nao kona hange nu okutja otjimariva tjarwe tjimetja nai tjiyenena okuyeta ohange otjimariva matjiyenene okukutwara kona kumovanga okuyenda ove tjiuhina tjimariva nu kutja ove ufule nawa moso kukarera kotjirongo kaani nu kona tjimariva okutja otjinatjo nao tjaeta ombameno move muni okutja kahange nu okutja otjimariva noho. Matjiyenene okuhina kuyeta ohange, mena rokutja ove unwe uwe omeya yamururu orondu tjiuno tjimariva nambano uno tjimariva tji oranda omeva wamururu onu ondorongo, oi kongnda atjikaetisa otjitandi tjopokati komurumendu nomukaendu poo tjitandi tjoponganda otjimariva nao noho mara otjimarivahi amatjiyenene okuku okuranera iho tjikarihatji ove ngunda amonu otjitjo tjikarihatji kove tjandje ohange komuhingo mundu munwe poo ngwasuvera otjikariha indjo hange oini ngatutje oondi tjimoungura otjina tjitjino tjimatjiyeta oo oo ounyanu komwinyo woye poo tjimoungura otjina ove tjiwasuvera uriri tjimoungura otjina tjiwasuvera okutja oohange ndjo nu tjimatupaha okukahurura ohange oini kutja otjikwae. Okuzambo tjimariva matjiyenene okuuu otjimariva tjiyenene okukurandera ondjiwo uriri ondjiwo yoye ove ndjiuvanga yoruroto roye nambano ove tjiuvanga ondjiwo tjiri tjiri nandi inda zokehi nokombanda nda posia okuhina tjimariva motjiwa nawa kutja ami nu pumbizo kukara morokaasi kaani ndwi rovandu mbehena vimariva poo rovahepauke poo omena rokutja kona tjimariva mara kamwinyo ove mbuvanga nu tjiwamunu otjimarivatji moenene okukaranda ondjiwo yoye kondoropa poo pi oi okakara kotokaazi to omwinyo okutja mauhanika nao indi tjiwari notjimariva. Naindi tjiuhina wari natjo. Tjarwe otjimariva pumezu okuu munda mbo wokutja nai tjiyenena okuyeta ohange ookokutja nai otjimariva moyenene otjimariva nai moruveze rwa nambano tjiyenena okukupa oviungura nambano ripura uriri otjimariva tjimatjiyenene okukupaoviungura nu tjiri tjiri kutja ona ndjo hange nditapi omundu uriri nguhina oungura moenene okusuta omundu nguripo nguri poruveze kaani ndo ngumakutuimbo vandu mba kutja vehite motjiungura uyenena uriri tjiunotjimariva omundu ngo atja nii aahaaa kutja umune oviungura mbi mondjipe omangete yetatu onana engete ndi oyandja tjiwamunu oviungura oovina avihe oviwa nambano aviutu okuya ohange aihiti okutja nao tjimariva matjiyenene okuyeta ohange munda umwe atjiyenene okuhina kuyeta ohange noho munda imbo ware noho munda imbo umwe. Mena kutja ripura kutja nai mbahaama mbikara konganda koresevate mokuhina tjimariva tjokuyenda nangarire kotjihuro uriri kutja nai mbikaa mbikamune imbi oviungura kutja vindjiyetere ovaina avihe imbi viwa mbi korusenina okutja ami mekara ponamba pumbihina kuhepa ovimariva peyapa yuva omwinyo mbo amotjiwa nawa tjiri tjiri mourekoto woye nu kutja kamwinyo mbuvanga okuhupa uriri tjipeya uriri otjina uriri kutja tjitavi kutja umune otjimariva noho motjiwa nawa kutja meenene okutjita merire omundu omutenga okuvanga okutjita, okutja otjimariva nao matjiyenene okuu Okuyetera ovina oviwa poo hange nu matji matjiyenene okuhina kuyeta ohange noho nambano hina kutjiwa kutja otjima tjimatuhingire otjimariva kutja omundu maa maa maenene okwisanwa poo maenene okuurikwa kutja nai omundu ngo uno vimariva oondi tjena tjeno vimariva mbitapi poo ndi tjeno tjikwae? Mena rokutja moenene okuvasa uyenena okuvasa omundu kena hauto posia omundu ngo mutumbe ovandu vemutjiwa kutja nai omurumendu omutumbe uriri posia kena hauto, okutja ovimariva nao komundu ngo vino vina vyarwe mbivitjita nu mbimupa ohange kutja ngahino eye otjimariva tje uungurisa koututa omundu wovinamwinyo omundu wovikwae ngahino ko kozoresevate epokwisanewa kutja nai omutumbe atji atjikara kutja noho omundu ngwi uno hauto une temba ndi posia uno vimariva noho wina posia keno vina imbio vyarwe mbi kena mukaendu ii unovanatje posia ovanatje ovanatje uriri mbehupa omwinyo tjiri wokukondja ihe wovimariva ngwi wohauto kena mukaendu ovakaendu ponganda porumwe kavehaama ngunda aeno tjimariva nao nu eye porumwe kenandjo ngaro yokuhupa pweno mundu warwe okutja opumapekaeta kutja otjimariva mwenene okukaa notjimariva posia ohakaa nohange ambano ripura kutja omurumendu uriri omurumendu nandae porumwe Wotjiwondo tjozombura ndakarira omirongo hamboumwe ndehina mukaendu ponganda mara uno vimariva nambano matutja omundu ngo uno hange otjimariva tjemuyetera ohange poo katji katjimupere ohange? Mena rokutja nai otjimariva noho tjitjiri nao mbitjaa nai kaongo kukara notjimariva kako utja uyenene okukara naindjo hange ndji ooko kutjiwa okutjiungurisa mutu tjimatuyenene okutja nao moyenene okukara notjimariva uriri otjititi tjimoenene okurihupisa natjo posia atjikuyetere ohange mena rokutja tjandje motjiwa nawa kutja otjimariva tjandje iho tjititi tjimbimuna momweze mbiungurisa kovikwae kovikwae ovina ndengu okondo imbio vyarwe mbi mbimomunu kutja nii tjiri ovina kaani mbi mbiungurisa kokutja nii meenene uriri poo mbino tjimariva posia noho nokuhina vyo mekaa nohange otjimariva tjandje hi matjiyenene okundjiyetera ohange, okuzambo ovaza omundu nguhina tjimariva posia nguno hange mena kutja nai ovititi kaongo nguhina vyo posia nguno vititi uriri mbenavyo poo ovaza mundu unovingi uno vimariva ovingi uriri posia kena hange mena rokutja katjiwa kutja nai otjimariva tje ngaungurise kotjikwaye uungurisa movina ovina uriri oviporoporo mbihinamaheya mena rokutja thimatuhupu nai ambara konoo vanga kutja unovimariva posia umorosa ovimariva nambano uvasa omundu umwekuza nai omundu ngo uno vimariva posia ovimariva vye umorosa. Naandi kavina tjina tjivimutjitira okutja nao ripura uriri tjimakuza unovimarivaa ovandu varwe vemuna kutja kavina tjina tjikutjitira okutja ove nao oove mundu umwe nguhina hange mara ngunda auno vimariva nu, tjiri nandae ponganda porumwe korara uriri posia uno vimariva mbi ovandu avehe mokatutura vetjiwa kutja nii katjikwatjike ngo uriri omuna mangete mara poyoye uriri nandii kohaama uriri uhaa momunika mwito tokaasi atuhe handje porumwe okehi yokutja uno vimariva ovingi mbiunavyo mbi posia porumwe noho munduwee ngwamunu eye eye kahunga notjimariva tjoye uriri tjiunatjo, ove nangwari ove tjiwee tjiwe mutoora nai womutoora mokutja nai aahaa owami omundu wovimariva meenene kuranda omundu ngwi tjimbino tjimariva omundu ngwi maenene okukara punaami mba atuhu atuhupire pamwe omundu ngo ngeye kombunda mauva poo myeze kaani eye nangwari kahunga notjimariva uriri uno tjina tjarwe tjepaha move ove tjiuhinatjo, okutja otjina nao noho tjakaeta tjakaeta okuhina hange nu waeta omundu poyoye muhupira pamwe mwa mupitasana peyapa yuva kamuu kamuzuvasana kamuhitasana mongaro ove wanagaasi tjiri tjiri tjiuno vimariva maviyenene okukuyeta ohange novina avihe oviwa mbi mara omundu warwe noho mamunu kutja nii tjiri tjiuhina tjimariva noho nu indjo hange uriri porwao ondjiuhina kwirora poo ndjiuhina mookakara nayo, ambano kwami kourike wandje. Mbimuna kutja nai otjimariva matjiyenene okuyeta ohange orundu tjiuno tjimariva ovina avihe maviwire moruveze rwavyo uriri, uno vimariva uno viungura vyoye oviwa mbi umuna ovimariva umuna otjitjamurongo tjoye unoo unetemba roye ndi ndiuvanga okukara naro unoo vanatje imba vehupa nawa vehita kozoskole nderizo, otjimariva omotjimariva nai kwami oohange poo ngahino noho hange maihanika kutja nai ohange ndjiuvanga poo ndjiuhungirirako, ooine mara kwami tjiri tjiri otjimariva matjiyenene okundjiyetera ohange uriri ndjaenene uriri mena rokutja nai hinee vanga hinee vanga nandaee omundu okundjiraera kutja nii wendjisuvera nu posia kena kuyenena okundjivatera, nandii mehepa eyovi uriri okusuta oskole yandje kona kuyenena okundjivatera okusuta eyovi ndo posia wendjisuveraa? Etje vanga omundu uriri tjoondovazu wendjisuvera nu ngumaenen okurihupisa orihupisa omuni oenene okundjihupisa noho. tjiri tjiri potungi nu tjiri tjiri ovina mbyo vikauta otjitandi uriri aami ekauta omundu warwe ngunovimariva pove nambano aikarira ovina aayo tutatumisanana poo rusuvero rwaanda poo ngahino yari ouye imbo warukuru tjiri ovandu tjave tjavehena aavehepa otjimariva. mara mouye mumatuhupire nai nu, ngunda mbakurama kembo randje rokutja otjimariva matjiyenene okuyeta ohange ndjaenene uriri.